כַּאנְפַדֶּל נְגְלֶס עַל אֶלְכַּנַאבִּיַאת חִית מְרִיחִה וְכְבִּירָה, כַּתְחַלִינִי נְרְתַّاح וְנְתְפַרַּג פִּיתְלֶפַּאז וְלָא נְקְרָא כִּתּאב בְּסְהוּלָה, אֶלְכְּרָאסִי זְוִינִין וְלָקִין מַקְיוֹסְלוּש לֶלְרַاحַה דִּיַאל אֶלְכַּנַאבִּי.